Tara sia poats be lia la nouk i latu le na <hesitation> luk na teis long latu, be lia kosos ne nok te la wam a sia, te ring wam a sia katun i Solomon, be ring e nam elia tara pon tanou, be lia ensa e nouk a pon, be lia rangat e nouk eiau, "A sah." Be eiau e bor kopis i nam, be hat ne no, le mangil nouk le la mum i Solomon, lo me jaj e nom u koya i Solomon. Be lia hats e nouk eiau, "Okay, reah i no, le la manin." Be eiau hat pan ne lia, "Le la manin be lo te lue manin a hualu a katun patu, be mi a talalu <hesitation> tola hopis te la manin." "Raeh i no, ki hangis te la manin a lam." "Le ring kopis poij manin elo, le ring kopis manin elo, be lia teme <hesitation> lia te hat hataei nouk e mi a sah a poaj jia sah u len te la manin a lomi." Kano be lam e ka nam, ka nam, suhis a jihao, be eiau e ring sai nam, be iau hat hamas e ne lam, "Me la manin tara poaj teka na ien." Kat a no, be <hesitation> "Okay, raeh i no, lam e la manin." <noise> Poaj ti la u lam be lam na lu e moa motokar i Kokopau, be lam koas moa tara motokar, be lam e la mul Arawa. Poaj ti la wal a lam i Arawa, be lam na soh mui luma tere Ronda i Arawa. Ti soh wa lam i luma, be eiau e ring sai nam tara poaj ne heh. Ring im be haj ne no, "Mahu bou bout te la nam, me lu e nou e mi." "Raeh i no, lam ka hakap mul i Arawa." Poaj te la wam u bout be lam te lu se mul a bas be elam e la mul i-i Ara <hesitation> i Kieta, lam la wal i Kieta, ti na lu hamas ya lam u bout. Lam i kovi mui Kieta be lam e ngot o mul bu bout te sot si no. Sot o no be ru a Soloman e rangat ar, "Iau e mi te la lomi Solomon, tena jaj e nomi u koya?" "Wai, elam ien." "Koas pan am be ri te laru." Poaj ti la wal a lam be lam na hasal touk o mui tara toan i Makaki poin, iou ti na hasal a lam, be lam hual touk e nam a mij kanen ti nen la lam i tasi. Poaj ti <noise> toan hakap u lam, koas moa turu bout, be lam e la hamas a mul. Lam e jil i mul, jil i mul, toroman e-e lu elam a sia awa ti la wal a lam i Solomon. Be lam na sot o nam ba revan ni Solomon e hasosot hareah er elam. Poaj ti ka wa lam i Solomon, be ru hasoh ere lam tara sia, luma ni soh i Solomon, e kai i kotolan. Poaj ti ka u lam e nah, Solomon ba, barevan ti lam taru Choir Festival e sot hamas ar. Ti me sot u ru, koas a ma tara sia skona, ti-ti koas maru, be ru me kovi ri <hesitation> Taro. Pal ti la wal a lam ien i Joisol, i Taro, eiau ti-ti ka u Choir Festival. Poaj ti ka u ru, lam jaj hamas e nam eiou a koma ti-ti koma e ru. <hesitation> Poaj ti ka u lam gon mei a hualu a katun tuka la me lalan, lam e ka nam, judge e nam a koma. Poaj ti judge hakap me lam u koma, be ru e haso e re lam a miji mone, hare na miji appreciation taruru i tamulam, haso ya ru elam, be lam e kopis i mum i pinapo. Poaj ti kopis wama lam, be lam kovi poij si mui Arawa, lu e mum a motokar, be lam me sot u mui Kokopau, be lam la nam i pinapo, ba revan e jijius jipon ri tamulam. Poaj ti jijius waru i tamulam, be lam e ka nam, be lam suhis u wik be lam e kaj e nam a ji kanen taru jijius. Ti ka wa lam ti ka wa malam i Solomon, hanen poaj ya lam a taheleo, ti jijius u ru. Kano mes a poaj, be lia lu pon nouk u bor, "Le la nom, le la nom i Rabaul, me la no mi tara mat i Rabaul." Poaj ti la wal a lam i Rabaul, lam i la tun la turu bout. Koas la turu boat, be lam e sila wa mul i Nissan. La mul i Nissan, ba langij jen-jen e sep e ne lam i Nissan. Be lam e ka nam, ka nam, ba tara sohas be lam e la bitein nam i Nissan, be lam e la mul. Ti la wal a lam, jil la turu bout, sila wa mul i Anir, sila wa mul i Kavieng, be lam gnot e nam balan i Lambom. Balan jen i kai i Lambom, be lam e soh o mui Keviang. Lam i soh i Keviang, soh, hamahu tanou, be lam e lu pon nam u bout be lam e la mul i Raboul. Ti ka ua lam i Ra <hesitation> lar Raboul be lam na sot je tara poaj ti la wal a lam, bu petrol e kap ne lam e-e popoan na tasi Raboul, popoan ni Rabaul ni Kaviang. Petrol e kap a no, kova pean skipa ti la mel a lam iau e hamois u petrol e kaia tara mes a teng. Katun te toi na u bout e-e rorom hamanas hat a nin elam ia goail, kove mei. Pean e lu e na mes a teng, hakot e no be lam e jil i mul i Raboul. Poaj ti na sot u lam i Rabaol, be lam e la mul, motorkar e halos hakap e lam. Lam koas moa tara kar be lam e la mul <hesitation> tara pal te ka ia mat. Tuan ti ngoh me malam a mat, be lam e kopis poij i mum. Lam sila wal i Duke of York. Ka mui Duke of York be lam e la poij mum i pinapo. Poaj ti sot ua lam i pinapo, bu lain ri pinapo jijius jipon si ri lam. Kat a no mes u poaj be lia lu pon nouk u bout be lia la pon nouk i-i sumoun. Poaj tuku la wa lan i sumoun be lam na ngets e nam a paru, paru tara luma, a roi tara lama, ti ngets mea lam a roi, be lam kopis i mul i pinapo. Taheleo <hesitation> e hamosa ner e lam, hamosa kanen, ti nen e lam ti ngets roi hakap wa ma lam. Poaj ti nen u lam, ba a sia katun a jino na ien e tok e ne eiau. Poaj te tok mea jino na ien eiau turu liho-liho tanou, be eiau e sung hamas e no ta-ta-ta ji ramun ta kua yu, be kua nu ramun poaj te kua u ba jino e mei notoku ta tapat u. Ba masal e hat er eiau, "Nen u tapiok u para", poaj te nen meiau u tapiok, mol muta ne no tapiok ba jino e tapat a no ba katun e kikisal a no. Poats te kikisal u, be iau kuai na ti. Poaj te kua ti u be eiau e kikisal a no, be lam hovot e kikisal me nam te-te tapat au a jino turu liho tanou. Te kap au, be lam e la bitein nam a pal ti ka ia taheleo, be lam e la nam be lam na soh o nam.